Ireto avy ny sakafo miainga amin'ny legioma afaka atao solo sakafo nentim-paharazana: ny ohatra amin'izany, voalohany ny voamaina, izy ireny dia mahasolo hena rehefa andrahoana; faharoa manarakarak'izay ny- ny ron'anana sy ny angivy koa dia afaka atao rony mahasolo izany.